Theyala per miska men tob tiemp men, tobmen <noise> naze parake thox kuamen yekmen thox kuamen lazomen, kuekmen yekmen, kuekmen lozomen mientras limen te jwa'nya tayala'za.